Men ka'aj ti- ti p'o' ink'ab', inwich, inchi' tulakal injab'on inpulik la ja' inch'ik ulaak' ja' <hesitation> mansik tinwich a' luk'sik la jabón te'lo' inka'aj inlab inp'o'ik ink'ab' y tulakal u- uluk'sik la lu'um yan tinyal ink'ab'.